Amintsika manahaky zao miteny zao ley de fanjakana solon'ny mpanjaka amintsika zao, ka ny azon'ny fanjakana atao lo de ny manaz- manasazy zay- zay rehetra tsy mananjary, tsy manome soa, tsy manome hasina ny- ty Malagasitsika ty, mam- Madagasikaratsika ty amin' ny mahamalagasy ny Malagasy.